Prifirisciu sicuramenti assittarimi supra na seggia quannu travagghiu e scrivu nta lu computer. Pi rassirinarimi nveci prifirisciu assittarimi nta lu divanu, macari ca poi m’addumisciu. Nta lu divanu nfatti m’addummisciu sempri, macari ca staiu taliannu na pillicula.